Misy roa ambiny folo moa ñy karazam-pia aminy ñy firenenako atoy araky ñy hevitsiko, laha ñy vinavina avao ro hambara eto moa añatiny zay: -ñy fia bodoloha, ñy longimbato, ñy geba, ñy fia saridiny ñy saboto, ñy lamatra, ñ' aloalo, ñy lañora, ñy fia ndolo, ñ' amboramasaky, ñy angy, ñy kapiteny.